Ihi hum ọtu ibion, nge l’ihi baa, nge je k’odre duma yọ gẹnon. Nl’ọnihi wu ichẹ, nyọi le aga akẹnẹn’odre naa moo yọi lea nẹ ọnihi ku hum ọtu gla. Anu hum ọtu fi’ẹjeeeeeejodle n’ọwọicho ya wẹẹchẹ k’alo le aa. ọnihi hum ọto ibion, nl’okoho he, nkwọi gwoba liya, ngaa liye gwa, ili nun bi nmẹhọa nlọọ cheegi ku kpo baajẹ chẹẹ nga yajẹ, ngaa kwẹnkpọwu, nl’ẹnkpo nabọ he Nku hayi piọ ngaa k'utebluu n'wa y'ajẹ chẹẹ ngboo lọna. owọna ọha noo, ọnihi, anu hum ọtu f' iẹjẹẹẹẹẹẹẹẹẹjodle nọwọicho ya wẹchẹaa. nge le nge kọkan nge l'ọnihi nge k'ọdaduman ngaa hokonu tuwọ n yuọ abọ lẹẹlẹẹ. ọnihia le hum ọtu gla ọwọoicho yọi yọọ gam ke yọ le ọda no hum ọtu fieduu ipẹchẹ nyaa yọọ. Nle tọọluọ na gaa jodre gam eiyum koo w'ihi, nwọnihi le igbẹta ẹchi nana ojum noo, nkoo mọdoi họọn nla kọkọ gba t'ẹhi nlọma tọọ nkwọdolọnyẹ eyi ne ya w'ẹchẹ nya kpiti a tọọ ẹẹ nlọnihi le mọọ nlọ le gla chẹẹ ngaa gwuta ngọ